Ihera usikawesa kukura ifuraha, kwasababu <noise> uwesa uwe mukulondile ihela uve nihela <noise> lakini nisikawesa ukukupa ifuraha kwasabu ihera itsene syosi sikupa amateso, <noise> iasilimia imba avanu vimiliki ihera nyorosu sana, lakini navitama kwa amani, ujungi umikafara la- iliapatie iheralakini anasika kunyumba! atsila amani. Kwanini koni akaumie, kwasababu, ilondie ihera isyaraha avoneke kuvanu, ila nasikule ifuraa hata isiku moja, isiku syoni hera isyafuraa syakulonda kwajasho ya- kwajaso ijako, wilondile kwangu usu- siaho, iheranasilondwa kwaji- kwa- kwakubudu umunu au nasilondwa kwakukoku umwesi umunu uavika avi ambika avivi kitsaa au akikiki. Uno vundikwelewi ihela isyangu binafsi, ndiwesa ndyelondele ihera isyangu kwangu syango, kwa- kwajasho ijangu nandino kukuva ndilondie ihela itsyalaka alaka, afu ndikosya amani munyumba ndikosya amani ndibudu mama ndikosya vakati ndikakuno ikipasya ndakanuno ikuhutsu. kisa e- ihera, ihera natsikula ifuraa hata isiku moja, ila ihera tulonde isyakawaida, tulonde isyakutumila juwe kakawaida twilekire ukulonda ihera itsya hafara, <noise> twitumilila ikihera isyitu tutumila <noise> kwa isyotwilonda kwajaso ijitu, <noise> kwahiyo nandikuvashauri avajiangu <noise> ukuta avakalonde ihera isyakafara au vabie kuvakanga apana.